Daaba kaa nde huli fati waree, naa ñaamii fu, gullaali e doddu, ɗun tan woni dabare muuɗun. <hesitation> ɗun nii heewi reende ɗun. <hesitation> Jonnon <hesitation> daabaa jonkaa <hesitation> kaɓotooɗi e hoore muuɗun ana woodi. <noise>